Sy nizakazaka si anga anao niany zegny eh, <noise> angany raha nisy ino? Marary ah? Ah sa misy problème nga anao? Tantarao koa angahy fa aza vonivonegna eh, nisy ino? Vinitra ma anao ah? Nisy raha nataoko nahavinitra anao? Zakay anay koa angahy eh!